Барои шӯрбои оддӣ обро дар дег меҷӯшонанд. Сабзавотҳоро реза мекунанд: пиёз, картошка, сабзӣ. Баъд ҳамаашро ба об меандозанд. Каме намак ва ҳанут илова мекунанд. Баъди си чил дақиқа шӯрбо тайёр мешавад.